څرنګه چې پوهېږئ زه په یوه سفر تلونکې یم او هوا هم توده ده. د بارانونو مخکې ویېنه هم نه ده شوې. آیا امکان لري چې څو مازدیګره چې له کاره راغلئ او خپل پټیان مو اوبه کول، زما پټیان هم اوبه کړئ؟ تاسو پوهېږئ چې ستاسو دغه مرسته بې ځوابه نه پرېږدم.